Ukpere gbia ikhu igwori ikhue awo yole sho owa re ira itse fufu ikha itse fufu le iya meme liyo na iyakhuya ikha ghe khue ya ikere mie makha ne ikhaghe kere imie makhare iyadegwe degwe fumie make i still dey talk iya degwe fumie awo ikha khuogwo irebia ikhue loigwo awo ikhuragbe aishowa re eye beza wello ore ikhaghe yare meme wo liyora ira itse aki ikhaya itse fufu ikhaghe ise lekpo ighelo ikhaghe ere rera itse ira ghoro ra second day ukpere lizeva okha kira imo'onu iyaki ikhaghe yaki iyadele ma ire khuomi iremaina iremai iyemi magi irigwo me mare inaya degwe fumiowo ukpere lizeya. Ukpere ni zeya seni moi steo o iya di tomatoes ikhakhe yadi tomatoes ukpere ni zeya iya keh iya di ese eda ikhakheya de ese eda irenie ukpi eminakhe ukpi ukpi emanie magi righormeh ma duno mare nie marere mare yi garri maya dewe ukpere ni zedge emime kpo ini mah kua amah ni mareh etsoni ikpagba ini eo imeh irudo meh irenie ajukuomi ikpagba ini ma reh maya deguwe ukperenize ise ukpereni ize ise erumi imieo ibenor gua ameh ini mah rase ireseh ira reseh ini mare stue ajukpi emedara maka resese ma re stue ku mei o oh ma figa mareh maya detor fum iyah mage weh ero itsor oghena <hesitation>